साम्मेंरे विल्चा औ़का लेक्य नालों विल्चा ओतला है। अतम काई ख़ापज़ जास या में जो जो साइब रहा पन आते। काई बुले सरकर कूल रेच विलचा डिलगा आप मेंगदिला डिलगा थे। अद्टे रोतने हो लाने अदे हम अद्टेश काई तेगाए। अचा करला किते चीप्सेने <hesitation> अदे पापाने अचा बनाए नदे सुक दे। दिला नदे चीन चीण अदे सुक येला दिया दे पोचा मिद दिला।